Uk'u' <noise> umentikoo' tulakal a' a- aves mentik uk'u' ete pokche' umentik uma'lo' ule' tikin unb'aj o ub'el ukäxtej tulakal ki' tuyichoo' a'-a' ch'iich' utasikoo' y mentik uk'u' y de allí jun umentik uk'u' umentik uje' y je' y te- te'lo' ya umentik tan u que tan u tan uchukon <noise> chokontik y alli u ot pol o a' je' uyantal ulaak' ch'iich' mo'nok ch'iich'.